Singapore kusina hensu hai mix niya, flavourful mix niya, Chinese, Malay, Indian, Asian deng ho te flavour. Mix inan siampina spices niya, herbs tiyan manga. An popular list hensu hai Hainanese chicken rice tiyan niya, chilli crab tiyan niya, laksa tiyan, nasi lemak tiyan niya. Singaporean hensu hai black pepper crab tiyan niya, sambal, stingray, prawn noodles, wonton noodles, popiah, fried hokiam mee, fried carrot cake, bak chor mee. Singaporean hensu hai local culture niya, vegetarian niya, non-vegetarian niya, non-vegetarian non-vegetarian.